أنا كشخص ممكن إني أختار الشعور بالبرد الشديد، <hesitation> لعدة أسباب منها إنه التكييف <hesitation> جدًا سهل، مع -تدفئة- <hesitation> تدفئة الجسم بحالة البرودة باستخدام ملابس، أو الأغطية، ممكن إنها تأثر على المزاج، وممكن إنه يكون فيه فرص جد جميلة للأنشطة مثل: التزلج، وغيرها، والسير بالطبيعة.